Yibta nwimena tayal koxkanmen lo orbix, gabmen na ndo wia' xomod keza'r, xomod tobora' lad ki, tak ryeza nagal lor yibtata, ta nlya lad- lad jwa'n nzo kiba'na, este lei nar yiba nkeza kon kontrol, wi yoolor lencho kolor jwa'n par keza'-keza telebiziona' xenia kolor lo kontrol par yui'na' ndob jwa'n nane', jwan'n naye' loyna, len xomod kuanor re jwa'n ndyenor wir gabmen, jwa'n ndablor wir xe nat re ma' bixa, re jwa'n- jwa'n nda blo tedor komo orbix.